يا صديقي أنا نحب نحكي معاك ونسمع أخبارك بصراحة، لكن عندي خدمة لازم نكملها والحاجة اللي قاعد نحاول نركز عليها تاخد مني وقت وتركيز كبير، لو ممكن نأجل الحديث شوية نكمل اللي عندي وبعدين جيك نتكلموا على راحتنا، نعرف إنه اللي مش سهل باش تقعد من غير ما تحكي، لكن من بعد باش تكون مركز معك تكتر إن شاء الله نكمل بسرعة ونرجع لك.